Nu ni ja’anchayo nta’ayo xii, ja’ayo xii, ntnu te’enteyo ntenu te ujun jauu kuu na nani kuniyo ín sa’ama luli te yua te nchayi ve’eyo te, chi’iyo ín tana ntau luli xii kaasuyo jii in nta’a yuku luli te ku’unio nuu, te ntesaani uy, uni, kíuu te tuua chii a ni nana nuuntu ñii luliyo, pero pues este ntau sa’ayo chii tuu tu naunti’i jaa jaa kuantiunyo jii nta’a luliyo, nchuva’ayo xii naun ntenu te’ente mayo pero pues siempre kaaju’uniyo inn ta’a luliyo te siempre kaajuniyo, te chaayo ve’eyo te este ntukuyo ínn yuku luli, xii nuu nteny kuwyi te nuu ioo ínn yuku luli te ju’uniyi yuku luliun tee ju’uninio vasa, ínn este ule te ku’uninio jii nta’a lulio, xii ja’ayo xii kantuvanio uu, uni kiuu, ni na nananuu ni ñii luliyo.